ข้อยตัดสินใจไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ กะญ้อนว่าบริษัทจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพ กะเลยได้เปิดบัญชีธนาคารนั้น

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในซุมื้อนี้ มันเฮ็ดให้เฮาสามารถเฮ็ดธุรกรรมการเงินของธนาคารได้ง่ายเฮาคัก โดยเฮ็ดผ่านโทรศัพท์เฮาได้

สำหรับซุมื้อนี้การเปิดบัญชีนี่บ่ยุ่งยากจักเม็ดเลย เพราะว่ามันสามารถเปิดผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสามารถเปิดที่ธนาคารโดยตรงได้

ตอนไปเปิดบัญชีนี่บ่ได้เตรียมเอกสารอิหยังไปหลายเลย แค่บัตรประชาชนใบเดียวกะสามารถเปิดบัญชีธนาคาร สามารถกะงานได้เลย

ข้อยเคยได้ปิดบัญชีธนาคารอยู่ กะญ้อนว่ามันเป็นบัญชีธนาคารที่บ่ค่อยกะ เห็นเก็บไว้กะบ่ได้เกิดประโยชน์

ซุมื้อยามข้อยสิโอนเงินให้ผู้อื่นหนิ ข้อยมักสิโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน เพราะว่ามันสามารถเฮ็ดด้วยตัวเองได้และง่ายพร้อม ⁠

คันข้อยแนะนำผู้อื่นไปเปิดบัญชีธนาคารเด้อ ข้อยสิแนะนำให้ไปเปิดบัญชีธนาคาร ttb เพราะว่ามันได้ดอกเบี้ยหลายและมันยังมีประกันคุ้มครองของเฮาพร้อม

ข้อยคิดว่าบัญชีธนาคารนี้สำคัญคักในชีวิตประจำวัน เพราะว่าถ้าบ่มีหมายเลขบัญชีหรือบัญชีธนาคารอื่นอื่นนี่ คนอื่นกะบ่สามารถโอนเงินเข้ามาให้กะได้

ข้อยคิดว่าธนาคารนี่ควรสำรวจทุกทุกหกเดือน บ่ควรสำรวจดู๋ เพราะว่ามันสิเฮ็ดเป็นการรำคาญ แล้วกะเฮ็ดให้ผู้กะงานนี้บ่สะดวก

ส่วนหลายถ้าข้อยฝากเงินนี่ ข้อยสิฝากเงินประมาณเที่ยละห้าพัน เพราะว่าข้อยสิมักแบ่งเงินไว้ท่าใซ้ในชีวิตประจำวันพร้อม บ่ฝากเบิดซุบาท

ข้อยสิมักฝากเงินกับตู้ธนาคารเด้อ ตู้ฝากเงินน่ะ กับแอป เพราะว่ามันสามารถฝากง่าย แล้วกะเฮ็ดได้ด้วยเจ้าของ บ่มีวิธีการยุ่งยาก

เหตุผลหลักหลักของข้อยกะคือเก็บให้มันเป็นเงินฝาก ในการฝากธนาคารน่ะ มันปลอดภัยที่สุด

ข้อยเคยซื้อของออนไลน์อยู่ แล้วข้อยกะมักตัดเงินผ่านบัตรเครดิต เพราะว่ามันเฮ็ดง่ายโดยแบบว่าตัดผ่านแอปไปเลย

ข้อยคิดว่าซุมื้อนี้ในการถอนเงินผ่านตู้ ATM น่ะ กะยังปลอดภัยหลายอยู่ แล้วข้อควรระวังกะคืออย่าให้ผู้อื่นเห็นรหัสกะพอแล้ว

ตอนเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินในตอนแรกน่ะ ข้อยกะรู้สึกเกร็งเกร็งจักหน่อย แล้วข้อยกะมั่นใจในความปลอดภัยการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงิน เพราะว่ามันมีระบบการป้องกันหลายกะ

คันข้อยพ้อว่ามีผู้อื่นโอนเงินเข้ามาในบัญชีของข้อย อย่างแรกเลยข้อยสิตรวจสอบว่าผู้นั้นเป็นไผ แล้วถ้าบ่แม่นคนที่รู้จักข้อยสิแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารเกี่ยวกับว่าเงินตัวนี้โอนเข้ามา ซ่อยตรวจสอบแล้วซ่อยซ่อยอายัดไว้

ข้อยคิดว่าซื่อเสียงของธนาคารนี่ซื่อมีผลต่อการตัดสินใจของการเลือกซื่อบริการเด้อ เพราะว่าลางเที่ยซื่อไปธนาคารนี่ พ้อธนาคารคนนี่หลายซื่อ ซื่อซื่อบ่อยากเข้าไปซื่อบริการในกัน เพราะว่ามันสิท่าคิวหลาย

ข้อยคิดว่าการใซ้เงินสดซื้อของในอนาคตนี่มันใซ้บ่ได้ส่วนลดหยังหลายดอก เพราะว่าเขาตั้งราคามาส่ำนี้แล้ว ใซ้ใซ้ต้องจ่ายส่ำเก่าตามราคาที่เขาตั้งมา

ข้อยมีวิธีป้องกันโดยการสิเช็กก่อน แล้วถ้าบ่แน่ใจข้อยสิโทรไปถามธนาคารโดยตรงว่าแม่นธนาคารโทรมาหาบ่

สำหรับข้อยเด้อ ข้อยคิดว่าความปลอดภัยในการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินน่ะ คือดีที่สุด เพราะว่ามันสามารถป้องกันบ่ให้เงินในบัญชีเฮาหลุดรอดออกไปให้คนอื่นหรือมิจฉาชีพได้

ปกติข้อยกะบ่ค่อยได้ฝากเงินดู๋ปานใด เพราะว่าส่วนหลายอะ เงินกะกะโอนเข้าบัญชี บ่ได้มีเงินสดไปฝากประจำ

สำหรับธนาคารที่ข้อยใซ้อยู่นี้ใซ้สิให้ข้อมูลพวกการโอนเงิน การรับเงิน หรืออิหยังอื่นอื่นนี้ ครบถ้วน ข้อยคิดว่าการแจ้งข้อมูลพวกนี้มันชัดเจนดี มันเฮ็ดให้ใซ้เข้าใจง่ายและบ่หลงที่ว่าสิไปเฮ็ดธุรกรรมอย่างอื่นผิดพลาด

ข้อยเคยได้รับคำแนะนำจากพนักงานธนาคารที่มีประโยชน์นี่กะคือ ในส่วนของเงินกู้ ให้กะสามารถกู้เงินไปสามารถลงทุนในอย่างที่กะต้องการได้ แล้วค่อยเอาเงินมากะตามดอกเบี้ยที่ธนาคารแจ้งได้

คันให้ข้อยเลือกไปธนาคารนี่ข้อยสิเลือกไปแต่เซ้าเด้อ เพราะว่ามันสิได้คิวแรกแรกเลย ง่ายพร้อม

ข้อยกะมีความกังวลเพราะว่า การเฮ็ดธุรกรรมทางออนไลน์นี่ ลางเที่ยกะกะบ่แน่ใจว่าแม่นบัญชีปลอมหรือบัญชีแท้ เพราะว่ากะต้องตรวจเช็กให้ละเอียดก่อน

ก่อนไปธนาคารนี่ข้อยสิมักเตรียมบัญชีธนาคารกับบัตรประชาชนไว้ เพราะว่าไปฮอดธนาคารจั่งใดเพิ่นกะถามหา

ส่วนหลายข้อยสิกังวลกับการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินนี่สิเป็นการโอนเงินให้ไปบัญชีอื่นเด้อ ข้อยย้านว่ามันสิโอนเงินไปฮอดบัญชีอื่น

ข้อยคิดว่าการออมเงินกับธนาคารนี้กะเป็นวิธีที่ดี เพราะว่ามันกะเก็บไว้แล้วมันปลอดภัย แต่มันมีข้อเสียอย่างเดียวคือ ดอกเบี้ยมันน้อย

ข้อยเคยตั้งซื่อเล่นให้ธนาคารอยู่ว่าแบงก์เขียว แบงก์ฟ้า ญ้อนว่ามันสามารถบ่งบอกได้ว่าธนาคารนั้นคือธนาคารอิหยังและรู้เข้าใจกันง่าย

ข้อยฮู้เงื่อนไขธนาคารเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินบ่ค่อยหลาย เช่น เพิ่นบอกว่าให้เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับธนาคารหรือธนาคารอื่นอื่นบ่ ส่ำนั้นล่ะ

ข้อยคิดว่าธนาคารมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเฮานี่หลายเฮา เพราะว่าถ้าเฮาบ่มีบัญชีธนาคาร เฮาเฮาบ่สามารถเฮ็ดธุรกรรมการเงินได้

ข้อยเคยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธนาคารอยู่เดะ แล้วข้อยสิมักค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทาง Google แล้วกะมักอ่านข้อมูลที่เขารีวิวไว้

โอ้ย เว้าเรื่องของฟุ่มเฟือยนี่ข้อยกะซื้อประจำอะนะ กะญ้อนว่ามันอยากได้ ขนาดลำโพงกะละสองสามหมื่นข้อยยังซื้อมาเลย เพราะว่ามันกะง่าย กะเงินง่ายกะ

ข้อยเคยใซ้เดะ บริการ SMS ของธนาคารแจ้งเตือนหนิ แต่ข้อยว่ามันบ่ค่อยมีประโยชน์ปานใด เพราะว่าซุมื้อนี่แอปธนาคารมันสามารถแจ้งเตือนผ่าน LINE ได้แล้ว SMS มันเฮ็ดให้เสียเงินถิ้มซื่อซื่อ บ่ดีบ่ดี

ข้อยคิดว่าธนาคารน่ะ ควรสิมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเงินน่ะ แจ้งให้กับผู้ที่ไปใซ้บริการ เพราะว่าลางคนเพิ่นใซ้บ่รู้ เพิ่นใซ้เฮ็ดตามจุดที่บอกว่าให้เซ็นเซ็นเซ็นไปส่ำนั้น

เอ้า เว้าเรื่องเงินซื้อความสุขส่วนโตนี่มันโตได้ซุอย่างซุแนวแหล้วเนาะ โตญ้อนว่ามีเงินหลายโตโตสามารถซื้อสิ่งที่โตอยากได้ อยากเฮ็ด ได้ซุอย่างซุแนวเลย สำบาย เพราะเงินนี่มันสามารถซื้ออิหยังที่โตต้องการโตได้

ข้อยเคยเปลี่ยนบริการธนาคารที่ใซ้อยู่เดะ ญ้อนว่าธนาคารนั้นให้บริการบ่ดี แล้วการติดต่อธนาคารใซ้ยาก ใซ้เลยไปใซ้บริการธนาคารอื่นที่มันให้บริการดี แล้วใซ้ติดต่อธนาคารง่ายดำเนินการได้ไว

ข้อยคิดว่าการมีหลายบัญชีธนาคารนี่มันกะดีเดะ เพราะว่าลางเที่ยกะกะบัญชีนี้เป็นเงินเก็บ บัญชีนี้เป็นเงินรับโอนเงินเดือน บัญชีนี้เป็นบัญชีรายรับรายจ่ายจั่งซี้ กะสามารถแบ่งแยกได้เลย

ข้อยเคยใซ้บริการแลกเงินต่างประเทศอยู่ ตอนนั้นข้อยไปเวียดนามแล้วข้อยใซ้บริการแลกเงินของธนาคารนี่แหละ แต่เรตของธนาคารมันสิอยู่แต่ละมื้อ

ข้อยคิดว่าธนาคารบ่ได้ให้ความเท่าเทียมลูกค้าเท่ากัน เพราะว่าลางคนแบบมีสิทธิ์ VIP ธนาคารสิดูแลเป็นพิเศษ แต่ลูกค้าทั่วไปเพิ่นสิเฮ็ดปฏิบัติแบบทั่วทั่วไปเลย บ่ได้แบบมีหยังพิเศษ

ข้อยคิดว่าการที่มีเงินเก็บสำรองไว้อะ ดีที่สุดเลย เพราะว่าเฮาบ่รู้ว่ายามฉุกเฉินสิมายามใด เพราะฉุกเฉินได้ทุกเมื่อ แล้วเฮาบ่รู้ว่าถ้าเฮาบ่มีเงินสำรอง เฮาสิเอาเงินจากใดมาเฮาจ่าย ณ ตอนนั้น

ข้อยคิดว่าจั่งใดในอนาคตกะต้องเหลือสาขาของธนาคารไว้ เพราะว่าการเฮ็ดธุรกรรมทางออนไลน์บางอย่างมันกะเป็นข้อจำกัด บ่สามารถเฮ็ดได้เบิด

ข้อยคิดว่าการเก็บข้อมูลส่วนโตของธนาคารนี่มันโตบ่แบบปลอดภัยเด้อ เพราะว่าซุมื้อนี้มันสามารถรั่วไปมิจฉาชีพได้หลาย

ข้อยคิดว่าการออมเงินเป็นเรื่องที่ดี ถ้าออมหลายมันกะบ่ดี ถ้ากะกะจ่ายในชีวิตประจำวันมันบ่พอ กะกะต้องเบิ่งว่าเงินที่ออมน่ะ มันควรออมส่ำใดและกะจ่ายส่ำใด เพราะว่าคันซั้นมันสิเฮ็ดให้กะอะหนักเจ้าของซื่อซื่อ

ข้อยเคยโอนเงินไปผิดคนเด้อ แล้วข้อยเคยแจ้งธนาคารไปธนาคารกว่าสิดำเนินการได้ กว่าสิได้เงินกลับมา โดนกว่าสิได้ เฮ็ด ขั้นตอนซับซ้อนหลายอย่างมาก ข้อยบ่ค่อยแฮปปีแฮงกับธุรกรรมด้านการเงินพวกนี้

ข้อยคิดว่าการได้เรียนรู้ทางการเงินตั้งแต่อายุน้อยน้อยนี่มันมีผลประโยชน์ที่ดีหลายแฮง เพราะว่าในอนาคตข้างหน้า ถ้าแฮงใหญ่ขึ้นไปเรื่อยอะ แฮงสิจะสามารถเข้าใจกลไกของการทำงานของธนาคารได้ง่าย

การเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินของธนาคารสมัยใหม่นี้ ข้อยกะคิดว่ามันกะโปร่งใสอยู่ระดับหนึ่งแหละ เพราะว่ามันสามารถให้กะตรวจเช็กได้ด้วยเจ้าของ

สำหรับสิทธิ์พิเศษทางการเงินนี้ ข้อยกะบ่ค่อยได้รับจากธนาคารดอก กะญ้อนว่าข้อยมี

ฟีเจอร์ในแอปธนาคารบ่ที่ใซ้ดู๋ที่สุด คือ ถอนเงินเด้อ แล้วใซ้โอนเงินส่ำนี่ล่ะ

ข้อยเคยพ้อปัญหาในการใซ้แอปธนาคารอยู่ เกิดปัญหาที่ว่าแอปค้าง เพราะว่าธนาคารล่มจั่งซี้

ข้อยคิดว่าการใซ้แอปธนาคารในชีวิตประจำวันนี้มันใซ้ให้ชีวิตง่ายขึ้นนี่หลาย เพราะว่ามันสามารถโอนเงินหรือถอนเงินง่ายขึ้น บ่ต้องเฮ็ดธุรกรรมยาก คือแต่กี้ที่ต้องไปธนาคารจั่งสิเฮ็ดได้

ข้อยรู้สึกปลอดภัยในการเฮ็ดธุรกรรมทางแอปธนาคารเน้อ เพราะว่ามันสามารถยืนยันโตตนได้ ญ้อนเจ้าของบ่ต้องให้ธนาคารเช็กอีกรอบ

ข้อยคิดว่าการแจ้งเตือนจากแอปธนาคารนี่มีประโยชน์หลาย เพราะว่าเฮ็ดให้รู้ว่ามีเงินเข้าเงินออกธนาคารของเฮา และการแจ้งเตือนนี่ข้อยอยากให้แจ้งเตือนอยู่ตลอด บ่ต้องว่าจำเป็นแจ้งเตือนผ่านเอด SMS จั่งซี้

ส่วนหลายข้อยสิมักโอนเงินผ่านแอปธนาคารนี่ให้แฟนของข้อยเด้อ

ข้อยเคยจ่ายบิลผ่านแอปธนาคารอยู่ ส่วนหลายข้อยสิจ่ายบิลโทรศัพท์ เพราะว่ามันสามารถจ่ายง่าย

ข้อยคิดว่าฟีเจอร์ของแอปธนาคารแต่ละแอปนี่มันกะดีแล้ว มันมีสีของเขาเป็นเอกลักษณ์ บ่ต้องมีหยังเพิ่มเข้ามาดอก เพราะว่ามันสิเฮ็ดให้ลายหูลายตาซื่อซื่อ

ข้อยคิดว่าแอปธนาคารนี่บ่สามารถเฮ็ดธุรกรรมทุกอย่างคือสาขาได้เด้อ เพราะว่าบางอย่างมันถืกปิดกั้นไว้อยู่ ต้องไปดำเนินการที่สาขาด้วยเจ้าของเอง

จากประสบการณ์ที่ข้อยใซ้งานมาเด้อ ข้อยว่าแอปธนาคารที่เสถียรที่สุด ข้อยว่าเป็นของกสิกร ใซ้งาน ใซ้ดี และบ่มีล่ม

ข้อยบอกเลยว่าถ้าบ่มีแอปธนาคารเนี่ยสิใซ้ชีวิตในการจับจ่ายเงินนี้สิเป็นเงินสดอย่างเดียวอะ แล้วสิเฮ็ดให้การเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินนี้ยากใซ้

การใซ้แอปธนาคารนี้ เฮ็ดให้ข้อยมีความกังวลในการใซ้เงินนี้ น้อยลงเด้อ เพราะว่ามันเฮ็ดให้รู้ว่า ใซ้สามารถโอนเงินไปให้ไผ ให้ตามคนที่ใซ้ในบัญชีตรงนั้นอีหลีบ่ เฮ็ดให้ใซ้ recheck เจ้าของอีกเที่ยหนึ่ง

ข้อยคิดว่าแอปแต่ละแอปซุมื้อนี้ เพิ่นกะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเนี่ย เพิ่มสูงขึ้น หลังจากที่มีการปราบปราม call center มาหลายหลายเทื่อ

ข้อยใซ้แอปธนาคารหลายธนาคารอยู่ ความแตกต่างใซ้คือการใซ้ง่ายของแต่ละธนาคารน่ะบ่คือกัน อาทิเช่น ความเสถียรหรือหน้าจอโชว์สถานะต่างต่าง การโอนเงิน การรับเงินอิหยังต่างต่างจั่งซี้ มันเบิ่งง่าย แตกต่างกัน

ข้อยคิดว่าฟีเจอร์ต่างต่างในธนาคารนี่มันกะยุ่งยากอยู่เดะ เพราะว่า อันง่ายง่าย เขาเจ้ากะมักเปลี่ยนออกไปให้แบบว่าอันยุ่งยากเข้ามาแทนจั่งซี้

ข้อยคิดว่าผู้ใซ้งานแอปนี่สิมีบทบาทในการใซ้งานแอปโดยการป้องกันบ่ให้ผู้อื่นรู้รหัสของเจ้าของ และแบบว่าป้องกันใซ้สองโดยการสแกนใบหน้าหรือปลดล็อกลายนิ้วมือจั่งซี้ บ่ให้ผู้อื่นแบบเฮ็ดธุรกรรมได้โดยหากบ่มีข้อมูลพวกนี้

ข้อยคิดว่าธนาคาร มีช่องทางหลายช่องทางน่ะดี แต่ทุกช่องทางควรให้บริการโดยรวดเร็ว บ่แม่นว่าโทรไปแล้วกะกะ กะให้ดำเนินการ ท่าอยู่จั่งซั้นมันกะบ่ดีคือกัน เป็นผลเสียกลับมาได้

โอ้ย สำหรับฟีเจอร์นี่สบายแฮงคัก แค่สแกน QR code แฮงสามารถโอนเงินหรือรับเงินได้แล้ว

โอ้ย ซุมื้อนี้การใซ้แอปธนาคารนี่มันใซ้ลดกระดาษได้ใซ้หลายเด้อ แต่กี้ใซ้ใซ้ตู้ธนาคารแม่นบ่ คือกดเงินมาแต่ละเที่ยแบบได้กระดาษมาซุมื้อนี้ โอนเงินปุ๊บ เป็นสลิปบันทึกเข้าในโทรศัพท์จบ บ่เฮ็ดผลกระทบต่อโลกร้อนพร้อม

ส่วนหลายข้อยเคยตั้งค่า แจ้งเตือนความปลอดภัยในธนาคารอยู่เด้อ เพราะว่าข้อยต้องการให้แจ้งเตือนเรื่องเงินเข้าเงินออกเนาะ ให้ข้อยรู้ว่าผู้ใดโอนเข้าหรือมันถืกโอนออกไปให้ไผ

ข้อยคิดว่าเรื่องการปรับปรุงความเร็วนี่ เป็นเรื่องที่ธนาคารควรปรับปรุงเลยล่ะ เพราะว่าถ้าหากใซ้งานแอปนั้นใซ้หรือเฮ็ดอิหยังใซ้ ยุ่งยากเกินไปนี่ มันสิเฮ็ดให้คนที่ใซ้แอปบ่อยากใซ้ สิหนีไปใซ้อีกของแอปอื่น ธนาคารอื่น

ข้อยคิดว่าการเฮ็ดธุรกรรมทางแอปธนาคารน่ะ สิเฮ็ดง่ายกว่าของตู้ ATM เด้อ เพราะว่ามันสามารถเฮ็ดรวดเร็ว บ่ต้องแบบไปกด บ่ต้องไปหาตู้ ใซ้แอปอยู่ตรงใดใซ้เฮ็ดได้

ซุมื้อนี้แอปธนาคารซ่อยให้เฮ็ดงานได้ง่ายขึ้น เรื่องการเงินจั่งซี้ซ่อยง่ายขึ้น หรือซ่อยโอนเงินผิดให้เขาอายัดเงินผ่านแอปธนาคารเลยซ่อยได้ บ่ต้องโทรไปติดต่อคือแต่กี้

ตอนไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดจั่งซี้ ข้อยเคยใซ้แอปธนาคารอยู่ตอนไปต่างจังหวัดในการโอนเงิน จ่ายค่าพวกอาหารหรือค่าพวกอุปกรณ์ต่างต่าง

ข้อยคิดว่าธนาคารน่ะควรสิมีวิธีสอนให้ผู้เฒ่าใซ้งานเด้อ เพราะว่าถ้าผู้เฒ่าใซ้งานบ่ได้ เพิ่นใซ้สิกดมั่วมั่วหรือใซ้หลอกให้มิจฉาชีพโอนเงิน ได้ง่าย

ธนาคารน่ะควรให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนโตของบุคคลนั้นนั้น เพราะว่าข้อมูลส่วนโตนั้นธนาคารเก็บไว้ มันเป็นประโยชน์โต ถ้าผู้อื่นได้ข้อมูลนั้นไป เขาสามารถเฮ็ดธุรกรรมของโตได้สบายเลย

ข้อยคิดว่าธนาคารควรปรับปรุงเรื่องภาษาไปเรื่อยเรื่อย ตรงใดที่ผิดตรงใดที่มันบ่ครบถ้วนกะแก้ไขให้มันถูกต้อง

ข้อยว่าคนอีสานมีจุดเด่นในเรื่องมีน้ำใจ ไปไสมาไสเพิ่นกะเอิ้นกินข้าวนำกันซุเทื่อ

โรงเรียนในชนบทอยู่ใกล้บ้าน อยู่ใกล้เฮือน สิไปส่งลูกเต้าไปโรงเรียนเฮือนง่าย

ข้อยคึดว่าโรงเรียนในเมืองน่ะวุ่นวาย ไปไสมาไสคึดมีแต่รถติด เวลาเร่งด่วนนี่คึดยาก ย้านไปบ่ทันโรงเรียน

ซุมื้อนี้ข้อยมักอาชีพที่ข้อยเฮ็ดอยู่ เพราะว่ามันเป็นอาชีพเกี่ยวกับไฟฟ้า มันตรงกับแนวข้อยเรียนจบมาพอดี

โอ้ย ข้อยกะกะว่าแนวเรียนรู้เรื่องใหม่ใหม่นี้มันกะดีล่ะเนาะ เพราะว่ามันดีกว่าสิ่งที่กะเฮ็ดอยู่ ณ ตอนนี้ มันได้เปิดโลกสิ่งใหม่ใหม่ขึ้นมาพร้อม

ข้อยคิดว่าเด็กน้อยซุมื้อนี้ควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเพิ่ม เพราะว่าซุมื้อนี้มีต่างชาติมาเฮ็ดงานในบ้านเมืองเฮาหลาย